To'a waɗe shakka hunde ha nder jangirde hukkete numo bo awaɗan bincike sosai alara hunde mai gonganaa ko feure, amma to koɓe yesh-shima pat anumai hado mai, awaɗai shakka bo ajaɓe wawan latta feure'on amma har muddin a joɗan awaɗa shakka hado hundefere toh awawan a hefta gonga hunde mai.